Ndayaanza mchele kulangu ngwa bishori. Ndayaanza khulia nende ma- makanda. Mchele kuno inje ngule mchele ndusie ndise ene machi khumaika. Machi nekakhaiya ndemo ichumbi eremo mafura. Nakarabakila machi, ndusie mchele mara khoitaru hata khanne kula ba bhulayi bweeene. So manyele mchele, chipesa nichafu saaana. Ma khandi ni ndosi injebene kutole bulayi bweeene. Michele milala chibesa na machina machina malafu lafukhae, anjifunaakhanga. Kho ndakhaosia mchele huko kwe kwe ikuree mmachi ma ifuniche, ichumbi ye cheremo myale. Ndakhafunika neyengalusie mlilo hasi, Mchele sikuenya mlilo munzu ta. Kurabachile kalaaaa <hesitation> ne ofunula ne ndola machi ka khapungukha mm <hesitation> ne mbukula si chiko sya lukhasi bhake kalaaaa, machi kakapisha hasi. Kwa khapa kutsa khuiya, nekwa khaiya, she funikha ne sifunikho sya sichuma na era hasi. Nembukula mulilo manda, nera mwiikuloi mwa shifuniko syeneesyo. Kuome khala haaaa mpaka likhuma koskhare mulala mulala khorehane phulai mwene, masimbukure muchele, enda khorehe esahani khera khumesa ,nendeshile makanda kanje, khera khahanje bulahi bwene ni nyanya, ne ishitungua phulahi ka here vulayi vwene nera kumeza. Esupu ebe bulahi bwene esupu ipei esiro nera khumesa makanda no mchele, nenanga wana wanje bhanje bataru. Nengaphula mchele na makanda ne isupu, nokhoria. Mchele kuno ndakuyanza saana ne sichila kumala kubakha bwangu mukhuteka, aundu ole ni kasi lubhaka undi ofuyanga, ombora nokha nakhatiti anokhanyasiinje na uraa sa mchele khumaika kuiya sa khalahaa. Ee khuisanga eyo khola ekasi eyo. Khandi mwana wanje musiani yayanza shiphula shi mchele. Sie yenya bhusuma ta. Yayaanza mcheli na na makanda sana sana sana.